Do'konda yoki onlayn xarid qilish orasida men ko'proq onlayn xarid qilishni afzal ko'raman. Chunki bu qulay, tez va keng tanlovli imkoniyatlarni yaratib beradi. Shu qatorda men do'konga borib xarid qilishni ham chetda qoldirmayman. Sababi uning ham o'ziga yarasha afzallik taraflari bor.